Nueva Zelanda pegua reta jaeko jou reta jaeko oyea <hesitation> britanica ndie jare mauries jaeko iplato reta jangir okojina reta horno subterraneope jare cordero asao ndie jou reta jaeko ma jaereta joukatu jare jouretavi marisco jare iroija katu reve jare tureta rupi jou tembiu